ऐत्य जुन् बिलग् मने असे म जनु बोहोत् छोन्तो बिलग् जुने अनेक थन्द दिनोद् हिबेर्नते होजे, अत तो होएकोल् भलोक्। भ्हलोक् ए थन्द दिनोद् मने अनेक हिबेर्नतिओन् मने हिएतु कि हिबेर्नतिओन् मने होज जुने हुइ थकेर् गुते थन्द दिन्तो। ते हिअन्ते कि कोरे मने हेतु <hesitation> हिय थन्द बिसि होजे, नो हेकने हिबेर्नतिओन् कोरिजे। <hesitation> अरु विन्तेर् जिजोन अरु थन्द ब बसिबु होकने हो कोरे, त अबिसोद् होएकोल् खप्, खप् अनेक, रप्ति एनेके खप् कबोन् न पए, ते मने मो गोर दिकैसिल् खप् न कोहे, ह रति। ते रति अमिन् दिगोलिअ <hesitation> बुलिको। ते दिगोलिअ हो, थन्द दिनोद् दिगोलिअ अमिन् देख न पओ। करन् हिअन्ते हो मने, हिअन्ते, हिअन्ते <hesitation> गरमोद् थ कि केने बेसि भल्पे, ह हिअन्ते गरम् लगे। ते थन्द दिनोद् हिअन्ते मने हिबेर्नते कोरिलो, जते हिअन्ते थन्द न लगे अरु, हिअन्ते मने हुइ जयेगे अरु। ते करने निजो, निजो <hesitation> ग, ग जुन्दु तप्मन्तो है, हेतु मने हेरि कोइबकर्ने, कोन्त्रोलत् रकिबकर्ने हिअन्ते हिबेर्नतिओन् कोरे।